Zavaboary agnaty ranomasina avao koa aloha izy da misy gny requins, misy gny dauphins, atsantsa na lamantra, misy gny horita, misy gny boliaky na koa hoe angisy, misy gny sihely, misy gny valahara, misy gny ah fano, gny <glitch>. Zay angamba.